Aiem ñoqpita so ihua teque inhiatetegue da qoyet jaqtahague

Aiem chetaague huo'o calye eso itaiaxaqui eso nokia mil cien

Da lalaeq ca shiaxaua ena imaa Ipaqtaxaleq teque jet potohua

Da asheten eca ataguet na tahiaxaqui entaxana ena lenaxat billetera virtual

Ena qanma' huo'o qaioqta qataq qaiueta na tamnaqa' aiem qataq ena qarhuo'pi.

na tughishec lashaxac ena ñacpiolec ena qadma ena qayacocheguee qatac ena qayasac qayenataxana ana moqayaa

Eishet a da huoo ca iavactaxanem nahie

Axat ena nmexnecpi aye ena canamategue teque nmategue da nsohotoñe

Aiem so inhiaxatexa calye cae ynexotoleq aso ñoqpittexa

Ueno imaa cataq ena caioqta ena lasheguee' lomaxaqui cioqtohua

Da ipacaha tatexa da noco o'na da olhua tatexa naye nocaiq

Qomi na sonaqteña cahientaxana aso vioxonaxaiq

Junmeneguet ena huo'o yiatenen na computacion cataq huoo' na napaxagueteq

Ñoqopita so nviquenaxanaic l'enaxat chegoxonxa lapagaxaic

eñe imejna iaxatena onaxaiq cataq ena cohueem ena naa meteteq

Ca ietaqta ñocpita ietaqta inñac ena cadaqtaca

Na shiÿaxauapi yi'iyi ima' da jec teque' huo'o naneltaxaatac qataq na napaxaguen

Da ihie botaque da chaheta' da ñapaxagueteq

Ena imaa' na ñaqpioleq lashaxaq naie naa' ena junconttexa ena etaxat

na llicquiaxac na iqataa da huotaique que eca nmenec ilaique que eca onaxaic.

Da caiaten da huoo na caichoxoren ena shiaxauapi ena dentaxateq

Na hua'achiguiñi da etaxatpi ena cayaaiet ena nguiec lsoc

Eñe yapaxagueteq eñe yape da yayamaxñe da onaxaiq da iñamaxataxaq

Aýem samachiguiñida ñiquigoigui ñi dalaxaic ima

Da sachegoxota'ague na etaxat ena ima' nache ena auot

Da iqataxq da et da imemaqta ñe ñochaxohua da iemaqta da nsohoñe Ataxaiot da cha añe e